<noise> Toetra anagnanà kangoroa, kangoroa dia biby misaotisaoty, hita aminà sary aminà télé ahitana ananjy fa sy hita vatagna hoe miara-miaigna am'tegna aty izy, i toerana misy ananjy agnaty ala, izy a de biby farany tia zanaka, izy dia efa namiàn'Andriamanitra posy mihisy mipetraka agny ambony tratrany akeo dia akao agnatovany zagnany a am'zainy tany hingany a dia sy sahirana kosa izy mitondra ananjy.